കുക്കല് ആരോഗ്യമ് വാതി ജാതി വയസു ആഹരമ്। ജീവനസയലി മിഥ ആധര്പദി ഉന്ഥുന്ധി। കിന്ദി സമസയലു ഏക്കോഗ കനിപിസ്തയി ഛര്മ। സമസയലു അലേര്ജിലു ഛര്മമ്ലോ ദുദ്ദുര്ലു തിച്ക്സ്। അന്ദ് പ്ലുസ് മൂലോ ബദ്ദകമ് ജീരന സമ്ബന്ദിഥ। സമസയലു ദിഅര്യ ഛദ്ദ ആഹരമ് വേദ ഇന്ഫേച്തിഓന്। വല്ല വസ്തുന്ധി വന്ഥുലു അപരിശുബ്രമയിന। ആഹരമ് വിശപദര്ദലു തേനദമ് വല്ല വസ്തുന്ധി। ഗസ് അന്ദ് അല്ജീരമ് സരയന ആഹരമ് ദേകപോദേ। കുക്കല് അസവുകരേന്ഗ അനപിസ്തുന്ധി ഗുന്ദേ മരി। ഉപര്ഥിഥുല സമസയലു ഗുന്ദേ വാദുലു പ്രദലന്ഗ। പേദ്ദ വൈസു കുക്കലു ഏക്കോഗ കനിപിസ്തയി ഊപിരി। ഥീസുകോദമലോ ഇബ്ബന്ദി കോന്തമന്ദി ഛിന്ന। മുക്കു ഉന്ന ജാതുലു ഏക്കോഗ ബദപോദതയി।